Ma ei olõki väega erinevide mütse kandja. Maq kanna kõgõ rohkõmb säänest tavalist mütsü talvõl. Vaheqpääl om ka tutimüts. Tavaliselt mu tutti ei olõ. Ja mõnõq inemiseq kandvaq näütüses määnestki kübärät suvõl.